لو عايزة وصفة لوكل صحي هنصحك طبعا بسلطة الكينوا بالخضار. والسمك المشوي طبعا البطاطا المشوية في الفرن جميلة جدا وكمان معسلة ومسكرة كده. شوربة العدس. الوصفات دي خفيفة ومغزية وفي نفس الوقت سهلة التحضير مش هتتعبي فيها.